سریلانکا د بودیزم، هندوییزم او دودیزو رواجونو مرکز دی. خواړه یې مساله‌دار دي، چای‌یې مشهوره ده. دوی هنري نڅاوې، فستیوالونه، او مذهبي جشنونه لري. په دې هېواد کې د کورنۍ درناوي او د دودونو سمبالول ارزښت لري.